Izy koa ampiagnatry zanakohitengigny bisikilety zegny, <hesitation> vôlôhagny malôngany izy tsy maintsy tantagnagna malôngany izy e, tantagnagna malôngany izy sady mipedale ake zegny izy e, elaela amze izy ambela izy amze izy mba m- <hesitation> somary ambelambela hely môkany izy ambelambela hely izy, mety misy fotoagna izy lavo, fô kô efa mihazatra izy igny avakeo jusk'izy ambela igny vitagny fôgna magnagno izy i zegny tsy mila kivy.